Esobele dóo aihaŋue kaña aźaḃay muśe esomen wala isome íriga paske dóo erezõ morexaźen. Ámiñaĵeġue, nina evono níḃe nina esobelee níḃe bóġaree nanina éndoo éndoo. Ezaġira dóo muṗe áihaŋuġaḃee muśe esomen paske dóo erezõ mórefos taminiġaɭe niġavoe, dóo áihaŋueġaḃe numuxoy neḃa esomen. Ekarot dóo nezozõ mórefos. Ominimuhãrek nevulõ. Dóo esomen erehembo. Epombiter tímoo, dóo muṗe nezozõ mórexaźen. Dósinoeḃe esomen mem isomen írigasa. Lesãsie ámiĵeġue atiarau níḃe evono tímo nina kuŝan niĵien nirahelo. Dóo ahaŋu kálinie. Eɭio dóo namimi kayo mma kõtine dóo sianoegarde, anoeeña kúnaġufiġi mem kúnaġuḃey sa añaḃanirẽemereŋ.